Injo-manfaatna injo kulkas a, nu harus mintoppa injo rie kulkas a ri anua, ri balla a, nu te pakua ha, te pakua, angkua mia paki inni ngkua rie kulkas, ka iya injo kulkas a, allo-allona injo appantamakki mai naung ere dinging, kah punna tala nginungki ere dinging, oh injo kurasa kallonga pada kusarring nu naa, tattunu mintodo, jadi harusppa injo nginung ere dinging, neh injo pole kulkaska injo tala injo pole ananroki ere dinging to saja, harus paki ananro baju ngutang, <hesitation> supaya tala panrai, atau maing intu maingki malli di pasara ntu mae <hesitation> daging jangang, rie jukutta ripantama i di frezerna injo di pembekuna, maing injo <hesitation> biasa pantamakki injo mae anu <hesitation> buah-buahan injo mange, <hesitation> punna maingki anganre, biasa ntu mae rie ntu mae labbi-labbingna utanga, labbi-labbinna jukua, biasa mae kanre dinginga injo dipantama di, di kulkas a, jadi lohe kalelle injo manfaatna injo njo kulkas a nah biasana njo pole punna njo rie kulkasta. Punna anremo injo la nihaju <hesitation> abbalu-balu baing maki, <hesitation> biasa injo punna nganu i abbalukki es batu, es lilin injo biasa mae, <hesitation> biasa njo mae abbalukki es krim, <hesitation> bias njo ae abbalukki minum-minumang nu dinging-dinginga ntu mae, <hesitation> ang, anganu isse injo, amminro isse modala pambayara pabbayara lampua injo.